شوف أي شي له حدين، طبعاً الفن له حدين الفن ممكن يكون له تأثير سلبي لو استخدم بطريقة غلط يعني مثلًا بعض الفنون ممكن تحرض على العنف أو الكراهية أو كمان تروج لأفكار خاطئة، لكن بشكل عام الفن وسيلة للتعبير والتواصل.